ذات مرة في اثناء احدى العواصف جرفت سفينة غامضة الى الشاطئ السفينة كانت قديمة جدا ويبدو انها كانت مهجورة لسنوات طويلة لما وصل البحارة للشاطئ قرروا يستكشفوا السفينة لكنهم ما كانوا يتوقعوا اللي لجوه داخلها كنز مخفي وسر قديم كانوا يبحثوا عنه لقرون